Zay maha- amy tsaiky àby amiziô, misy ôhatra mandeha mianatra ziosika amy ioniversite àby irô fa <hesitation> avy eo miala miala ao, vita zeny amy fian̈arandreo in̈y midôko izy tsy dia mahita asa tsara mifan̈araka tsara amy <hesitation> fahai- fahaizandreo fa misy ndraiky tsaiky oe a vita baka fo za efa midôko edy e avy eo za efa mianatra asa direkity.